<hesitation> Raha te-hitahiry hena ianao an, haharitra ela kokoa an, dia <hesitation> tsihifina tsara aloha izy. Sasana izy izany dia tsihifina an, tsoahina ny ranony an, dia <hesitation> atao anaty sira. Lafihana sira tsara izy izany. Dia amainina ao anaty sira ao izy. Rehefa maina tsara izy amin'iny an, dia iny izy an azonao tahirizina elaela amin'izay. Na amam-bola io an, tsy simba mihitsiny.